Mugri nan ne, <noise> wer wer dan hikr hikr ageka bagnieka, <hesitation> wala ukir komo hikr bagni enanga enta nourin nan nae nouri nan nae حكمة era mani, يعني mugri enan nae hikr wer wer dan ageka bagai enga alag ka esk uoe mani mo, wala wala uki komo enin gabilo يعني mugi enan mugi edan tern nan nae morwei mugri nan nae hikr wer wer dan ageka bagnieka, hikr wer wer dan manieka, ukir komo enin gabil wala damo assiekira. Wala حتي geira eila geiriekachi mona wala agaraid eaga daincha komona. ف ta enin uoe nan nae erbirae موروثة wer wer dan wookinan غير odor wookad wookad log wer wer dan bagninan.